أنا بشتغل في مركز لعلاج مشاكل الكلام ومهارات التواصل، انابستمتع بالوظيفة دي، لأن شغلي مرتبط بمساعدة الناس وخاصة الأطفال وبحس ان ده بيعمل فرق في حياتهم فالتواصل مع الأطفال او الافراد اللي بساعدهم بيخليني بشعر بالسعاده وان كل واحد عنده قصه فريده وده بيخليني بتعلم أنا شخصيا منهم